لو عندي قدرة أقرأ العقول! بيكون عندي مفتاح لكل الناس أقدر أعرف احتياجاتهم وأفهمهم أحسن، بس في نفس الوقت ممكن أكتشف أشياء ما أكون مبسوط أسمعها، ولكن الإنتقال الفوري يعني حرية بلا حدود، أقدر أزور أي مكان أبي في العالم، وأشوف كل عجائبه تخيل تكون في مكان واحد اللحظة والحين اللحظة إللي بعدها تكون في مكان تاني!.